<noise> twevakinga tulinamabiki, <noise> ga aina nyongosu, <noise> umbiki ukwakwanza twita umbengi, umbiki ukwaviri twita unkuswa, <noise> umbiki ugwadatu twita umpaina, <noise> umbiki ugwani twita, <noise> twita unhalala, umbiki ugwahano, twita, twita ung'oto, umbiki ugwasita twita, <noise> twita, unyunyu, <noise> umbiki ugwasaba twita, twita, twita.